Nkyɛ mereyɛ nsu mu nam da kor bi a, nam a mebɛyɛ nye adwen. Siantsir a mepɛ adwen nye dɛ, adwen yɛ nam bi a ͻyɛ dɛw yie. Sɛ ͻda wo nkwan mu a, ͻmmfa wo nkwan kor a ͻyɛ, ͻdze ne dɛw nyinaa kͻ nkwan no mu na edzi a ͻma wo ahomka. Osian dɛm ntsi dɛm nam yi yɛ nam a ͻsom bo na ͻma no bo yɛ dzen nsti wͻnntoto adwen ase koraa.